"Adaladala mihitsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo a! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Ianao hony a m- mitabataba amin'ny feon-kira sy hira foana amin'ny alina, ny alikanao mivovò tsisy atoriana."